<hesitation> karazagna môfo leha haiko zao ai: <hesitation> misy zao gâteau, pizza, de <hesitation> misy koa môfo atody ee, môfo akondro ô, môfo saognambo ô, môfo sahôgno ô, môfo ambazaha, mokary ee, bolabola, godrogodro ô, <hesitation> cake ee, môfo gasy ee, menakely ee, <hesitation> môfo masigna ee, samaosa, katlesy de.